<hesitation> mopeti ara jukurai apo, <hesitation> kia iyembokate yave jare mbaetiyae jokua kuña oipota jaema tanta yavai, jata yavai jaema yepe tei yae supe mbaetiko ipuere debe guara ndipo ou, erei eka iru ndeyeipe oime ko iru nde, nderaiu ta va jokua ndie reiko vaera eka oimeta ko oñekuave nde